Tan nukuenta yena kanukaro jan'na anaka arrependirlo taka anindaru, taka nakanra nidaro chinan antindama nujaru nuu ko'o nuni chinamanda. chinamanda da'a manuu janru, ndojoni kokonró todo tiempo, andun ndaina namaro akana nandaró kalentiero nunijanru iin kuu kañe'e iñi ndijuanro iin adelante nada ndama nujanruu.